മസ്തു വരിഏതിഏസ് ഓഫ് ന്രിത്യ ലുല്ല, ന്രിത്യ ശൈലി। ലുല്ല, ഉന്ജുന്ജി രജ്ജദു ഉന്ജുന്ജി ശൈലി ലുല്ല। ഭ്ഹരതദു ഏതു ശൈലി ലുല്ല അന്ധു നമ ലേക്കല। മല്പുലി, ഉന്ജുന്ജി രജ്ജദു ഏതേതു ഉന്ദു ഉന്ദു ഫോര്। ഏക്സമ്പ്ലേ, ഭരതനത്യ, കഥക്, മോഹനതമ്, ഓദിസ്സി। കുഛുപുദി, കഥകലി, മനിപുരി, അന്ധനേ ഫോല്ക് ഉന്ദു। ഇതു ഏക്ശഗന, പിലിവേശ, ഭുതകോല, കുനിതന്തത്യ। കോലത, ഗര്ഭ, ലവനി, രജസ്ഥനി ഫൂമുര്, ബമല്തി അന്ധനേ വേസ്തേര്നുദു, സല്സ, തന്ഗോ, ഹിഫോപ്। <noise> ബ്രേഅക്ദന്ചേ ഏതു പുര വരിഏതിഏസ് ഉന്ദു നനല ഉന്ദു।